Saṅg̱a, kati i saṅg̱a ní lo <hesitation> i, i savate hi chúk, an thók guál tápui tá, i an thók guál á tí áng á héan á nín bíagdaan tápui chúk áng kú krí té ní tá chún áng sáu siam áng hé ní tá tí áng á héan hé. I áng é, i i tí áng chá téi dón chún téi áng á héan, i ó chúk áng <hesitation> music áng téi win áng siam tá, i é áng kúk fák váká téi áng téi ní áng chún áng territory áng hátapón. Chún danger atin áng, i savate lóom táng téi áng áng héan, téi áng chún áng tuyen téi in signal áng chún sáum téi áng áng kúk rít chún póng tá chún. Báxán véle chú i áng mú tém chín visually in áyín betéi tá tí áng héan é áng lám áng téi, i bí kúk tápó áng lám chún tá rúa sú téi hén chún, i áng chó na áng téi téi áng chó guál táng téi hén áng lím lé. Lím lóo téi áyín áng guanvéi vé chí.